لازم اول حاجة اختار التنسيق اللي هكتب بيه الرسالة علشان يكون شكلها جميل وتشد انباهه هبدا الرسالة بالسلام عليكم وكدا وهعبر عن شكري للشخص للحاجات المميزه اللي هي بيقدمهالي وهبدا بقا اكتب تفاصيل الرساله نفسها اللي انا عايز اتطرق اليها و في الاخر بقا هقوله مع اطيب التمنيات